פי אלמגרב ענדנא בזאף דיאל אלעטלאת אלוטניה אללי כנתח'פלו ביהא، בכל פרחה ו פכר، האד אלערש תלאתין יוליוז، הו אליום אללי כיחתאפל פיה אלמגריבה בדכרי תולי אלמלכ אלחכמ، האד אלסתקלאל תמנטאש נובמבר، כיכלדו ביה אסתרג'אע אלמגרב לאסתקלאלה, עיד אלשבאב ואחד ו עשרין ע'ושת, יום מומיז ללשבאב ו א־לטאקה דיאלהם, עיד אלאעמאל ואחד מאי, כיקרמו ביה אלאעמאל ו אלג'הוד דיאלהם, דכרי אלמסירה אלח'דרא סתה נובמבר, דכרי מוהימה כיתפכּרנא בוהדת אלוטן, האד אלעטל כתג'מע אלעאילה ו אלאצדקא, ו כתכון מונאסבה באש נזידו ו נעְתזו בתאריכנא ו תראת'נא.